Mëdyëbëch jatëm chëbyë yë kaytyë porque jue tëch modoy ko'o jaya'ay a'ax të tyëbyë y të ob a'ax yak okyë në ko'o a'ax jedun a tiempo kya mëch ma'a jedun doctorën ko'o a'ax dun i'ixëp chyoyëwëp y yaj t´sëbyë jedun kao doctor du'u ya'a windum badëp kap t'soy a'ax dun ya'a myëdë y koch kaytyë dun i'ixë pues t'sëp, t'sëkëp jedun.